באלנسبة ליא כנתמנה יכון ענדי אלכודרה נהדר מעא אלח'יואנות, חית אלח'יואנות כתעבר בלאכלם בטאריקה חאסה וכתמס אללבב, אלתוואסול מעא אלח'יואנות ג'אדי יחליני נהתף אכתר ו נעאונهم חוסוסן אלח'יואנות לי מחתאג'ה אלמסאעדה, ולקין פנפס אלוואקט אלכלם זי אללוגאת אלאג'נביה מוחם נוקדר נתוואסל מעא נאס מן מוכתלף אלתרקافات, נוואסע אלאופק דיאלי, אידה חסני נחתאר נפע'ל תכון ענדי אלכודרה עלא אלכלם מעא אלח'יואנות חית הדא שי ג'אדי יכון ג'דיד וגריב ועג'יב פלחאיה.